Los camellus están perhetamenti enquacaus pa avial-si en regionis de desiertu, ondi hazi mucha calol i quasi que no ai agua. Una delas sus estrategias prencipalis es l'abeliá de conserval liquius: malaspenas súan i puein passal angunus días sin tomal ni pinga. Almacenan gordura ena horoba, que puein gastal comu huenti de energía quandu no tienin pa comel. Tamién ressistin bien las demuacionis de temperatura. Tienin pestañas largas i ventanillus nasalis que puein fechal pa que no entri arena. Amás, las sus patas anchas les premitin de caminal pola arena en sin ahundil-si ni quemal-si.